Lesdi Ijipt kam, ɓe ɗon mari finatawaaji bana, bana piramidji ɗi ɗum waɗi ndenno, bana gamiiji suufi, bana fijooji Sam'el Nassim.